أنا عندي ستة عيال عمي -ستة عيال عمي فيهم منه اكبر مني وفيهم أصغر. أما أبناء خالي عندي ثلاثة بنات وولد ،أحيانا نشوف بعض ببعض المناسبات بس مو دايم ، يعني دا- أحب نكون مع بعض في الآعياد وإذا صار مناسبة .هذه اللقاءات يعني تجمع شمل العائلة تكون مليانة فرح وضحك وكذا ونتذكر ذكرياتنا الحلوة مع بعض وطفولتنا وكدة.